Ghanga suke tastitegae tasmbetse natsi rayuwa daghwach da mbe, kagh gulang kana gulanguka sake suka tasmetsi nai uyarha makaga kana tagika titegue, tigitsaka titege ka ga gidugiahi haka da haka, daghe va gule kada fakemba thara shine wudagharaka kureka tas titegue hanilka, kava wayada naghatse vadakada juwa aya damanki haka vajarha kakada ke'e kurdagha tasmbetse aya dawarambadul kade manyah kagha katsa talaga ah naishitsa gute dai da juwwusa shiye manewagule kada ghartsava vatsa tsakwa ra zadargharkama kdamame tilmetsiva til titegueva ga buha titigue buhumetse wusadargh ar ka nisane aka da ju guya naiza vjarha makaghazmana nga manica tasa tasa metse metse taga taba titigue taka to aya weshi da kwara ka nga nga kwara hava makartikada kulewara nhah manghe skam kude ah nadigh buhaha nga bahava tastitague, kaka kuraya ka gur tagutaz zage ujartsaka ka daghkada gu ida kagh gute. Tagika haka da daka ju ka duniya da juwa in tsamsane hakada haka kakada mba darghar hadar tastigue mbahdargha tasmetse tagivahm a ana kada kukwara ah puhu, man mahale baha vagh talaga tsane isakane arayuwa tsame tama ajuwa skane sane ah hawrelkahina ahan hulka da kagho mbaduka gute, dagheka mbalda ka au maina baka gaskette gate, guva tsaterika haka da haka ah da juwa aya weri da bava bahu kada katsa kulta dafata buha dahine da suka da wuka aya shirna kurka kwara naske sadana zanna'a glarjuwa da tugha ngu in zahda kagrahgha, ngamul zahda kararagh ka tastitegue nada sukeka sakewka tasmetsu ngada nda ah kuwa, ekbasaka kaju svusuwwa kakada ka ah wusu wasa haka da haka ajuwa rayuwa tsane juwatse rayuwa eymam skena.